افضل اني أعيش في قلعة لاني احب يعني اني يعني أكون في مكان له علاقة بالتراث والاشياء القديمة وجذي <hesitation> ولأنه افضل من اني أكون يعني في مكان ما اعرف عنه شي وما بيفيدني يعني لانه يعني اوردي ما عندي <hesitation> ارتباط يعني اوعلاقة في مع الفضاء يعني ما بعيش هناك اكيد